Tuutpi kam kuugal mon kanjum woni gam lokku tuki, tuundi ñiiye, gam ittugo ko soki to ñiiye, gam taa ñaami kusel fuku soki, sey ngaɗa tuutpi sortaa ɗum.